Üteldäs, et midä süüt, tuu sa olõt. Et iks väega pall'o mõotas tuu, midä sa süüt. Et väega mürgütsit ja kah'olikkõ asjo massa-ai hindäle sisse süvväq. Ja ülearvo lihha massa-ai sisse süvväq hindäle, sis um vaest iks tervüs parõmb.